acara nika ata ngoeng daku'n ta can mulai one mai one mai panggung. Ngoeng daku kawe sederhana kat, toe ma perlu mese'n, mese bail ko koe bail, pas pas kaut agu cocok agu ngoeng dite. One mai dekorasi'n sederhana kaut toe ma perlu harus keta mahal, toe ma perlun. Te telu'n benta ase kae ata inti'n kaut one keluarga hitu benta ase kae ata inti'n. Ta pat ten japi rame kawing kudu nganceng tiba ata sangger ase kae one mbaru mbaru tiba kut jamu ase kae pa'ang olo ngaung musi, neka manga beheng bail kole pesta'n. Inti'n kaut ga manga acara hitu kudut bahagia, kudu boto manga raha. Eme kudu seng belis bo hitu tergantung ata's tu'a ata tu'a data rona agu data wina. Eme ata tu'a data rona sanggup pisa'n, eme limapulun kut rame kawing, limapulun kut belis. Neho nggitu kole tiba data ata tu'a keluarga data wina eme nggo'o ga cama ca curup dise nganceng lanjut one dana. Eme belis ga poli bayar hitu can rapi japi rame kawing te- one bumbu'n kut weli weli bumbu, weli weli alat kudut teneng nakeng, pande kue. Eme ngoeng sise ba sepulu juta'n. Kut weli bumbu bumbu situ